Temaieng nauro la ina mubo titot, tuga ties tung irio tara labetong la inamaniap ga magaulap, na tara tinan la karukan mau ubiap la mime magosar, are titot la umir meng, titot la pavamela bo maro kobeng, mire la gura meng na pirom, ga mirea la <hesitation> maionama na lukbuk. Irio tara la are eba bunang gat agat buong. Mani la tiro la parak buong okepkep ga parak mirier pageap ganam la maio na non ara pialap. Are tiro ka bet pang titot la pagea ties pang, ga pagea palang agat mium obun miba abira iro tara. Irio tara ga rale kauna gare inan tare, irio tara titot ga mirie pageap ganam ga magosor meng na pialap malam mila tatogim, la pasokmeng neipma are ga titot, mmirie pageap lamumaio meba bubua inama niap ga magaulap la bula na lukbuk buka na a na <hesitation> napo usingnualap. Titot na iro tara gat inamaniap ga mela na, na ubiap are ubiap mila kakanim. Memani la mela omela lukbuk ula ganu na aliap ga titot ga la tuga talang urio agat tung bun. are irio tara ga tale ara inan. tiea titot gatv bubuo taip ga magaulap bunam burap, bunam ma, manlon pageap, are tesiko buong, masiubuong non pageap na baranimup, meba bubuo ba la magosorbuong neip neip buo ga talagan laibuong kakalait. Are ga ties tung titot me bun ties tung ga tuala uro ties ma bubuo meba obira, obira irio tara. Na la gat na non nap la mumaio mirio inamaniap maun kan mirio kaen inamaniap un ties gat maiong mirie la pasokmeng neipma. Are ga titot ga obira, obira irio tara are tara ogignanim. Tara la lavio ties kan onim tinan la lamo. Irie tara laba muong ba tale nevuang ga iro tara onim titot. Are titot la bek buong na irio tara. Are ga, mire pageap ganam laba mumaiong, ba mumaiong ungiginanim. Pa talagan mumaio un a, are sagubuong agarit karuk. Ba mumaiong un giginanim. Titot la bubuo bualo irio ties, ties onim kun, ties pang kun onim meba bubuo ba la obira ga bumung meba ina imung urio ties. Papot nalap ties la ilara, ties la obulaira ga titot la buga ina bualang ties buong eba iaring a mirie la ba ina miaring tubat omaira ties. Titot parabira nauro la lamuvo titot ties pang ga mimi meba iat bunang ga ties buong me urio la, ara ga iro tara ga mirio pageap laba betmeng. Temaieng a pagara, bubuo inaman nauro la ogosorong morowa ga walo bun. Papot ma pageap laba betmeng gaba omeuluan ties ang a ties la betieng na, na. Na tias ang morowa igana. Tubiat laba betmeng mire pageap barale ba are ba tiro. Temaieng titot lamuvo palo urog o ties meba bubuo kan la agimabuong irio tara. ga agimabuoung urio <hesitation> mirio karap ga are karap ogiginanim, okarap o kirinim o karap la eba bunang ga osaibuong ninimiap buong, o sagabuong ninimiap buong maun inamaniap. Are tugama are ro, la mirio lap papot ma inamaniap ga magaulap ba tesagameng maun, maun iap inamaniap mre kekep, eam irio tara, ba tesagameng me parak, ga me mapa pageap. E, tara tirio la giginea tara la giginea, tara ta <hesitation> tarap giginea, ga tara la a bavavio kirinim ang ila kakani. Are rap mat ga kadik tung me bulam inamaniap ga magaulap, ga inamaniap ganam gare. Iro tara okekep gare tinan la parakmeng inamaniap nau ubiap ga parakmeng na pirom, parakmeng na na navupla mirie gan la ogasormeng kabismaiong ira ma. Karuk tiro ga parakmeng ara inamaniap na baranim, parakmeng aa inamaniap na nap la osaga meng kekep, parakmeng inamaniap na nap la, a karukan a no bagat la ba onang maset. Karuk mirie pageap, merie navup ganam leba ma memung me kekep. Are titot na mirio lap latara giginea irio tara ga tale tara gare tinan. Oi inamaniap oubi tana, inamaniap o, oubi ga inamaniap la ogosormeng ka, ogosormeng a kirinim, tinan miri pageap la buat kalait nam. Tiro ogsornung kirinim sapnung ba mumaiong mere la meke la maiario kear, ba mela ga no maiabo na nap o arubu, ea ganula ga nunamagamire onula ga Nunama na nap o nulibap, nap o gitgit, nap mamirie pageap ganam, la talagat maguanung numeulup nuam, talagan magimanung, a, a lop nuam, talagan ogimanung kualanung, irio tara ga tarea giginea, are ga kiribas gat titot eregat, lopo na irio tara a meregat, lop na irio tara a ba bonat meng, ma nonara kaen bonarip. Aret tiro bonat meng ma bonarip mila giram, a tapmaio ma, ma, a buraip mila kiram ga usagameng malonama la usagameng na navup, osune navup o, o ovarak, are magariap, magariap ga navup gat la mela nebolameng mana. Na iro tara gat la tale are tara onim tinan, tilo, tara irie la marani. tara o, agitgit tiro ga ina muvo titot la ties pang ga pageap palang irio tara, are tara titot ga talegat are tara onim tinam. E tara tiro la tara giginea, <hesitation> kakani ga laklagi ga papot ma lap la Ba bunang na kirinim ea papot baibirnang na alangip. Ba ibirung ga magamanung tatak luvap nalang, ga baiot nang la usagameng ma pageap. Usagameng ma pageap me, me kekep, me maiam lop meba mela na lukbuk, maiam lop meba mela na, a na pasaiap, oman nap laba mela omela ure murinim maiong. Titot leba unang na lang ga magimanang mirio pageap, talegat are tinan, tinan ga tale buat maionama na lang o na sune, karuka. Titot ba i birnung ba magimarang inamaniap na sune, oba i bir meng na alang giap, ga tatak luvup o sune. Merie luvup magasormeng, magosormeng mea omela kekep meba maionang ga lop, maiam meba masagameng, e parak parabira, parak na kapirana, ga nabiriap. <hesitation> papot malap talegat maset maiong lop paparakgiap onim navanap o naubiap karukara. Pa man maionaa laman maio parakgiap oni na baranim. Tiro ga maiom ara miro parakgiap oim na baranim ga talegat are tinan la bunama ga. A tatimup buam, o inamaniap buam onim tinan ba parakmeng karukan. Ea, tiro ga maionamara laman parakmeng na baranim. A tiro gat mire la memaning kekep ba parakmeng, mire la talegan memani kekep talaga parakmeng. Ba man maiong gaman umeng, man maionang ba magimameng mire inamaniap ganam laman parakmeng. Papot ma inamaniap la talegan memaning kekep meba mela na nap o gitgit. Pamela inamaniap na navap o, o nap la, meba mela omela a, a murinim una, karukan. Are titot ga irio tara gat, tara ila marani. Temaieng titot la, bubuo ganam la bunang ga agat buong ga ubing meai morowa, ga agimabuong morowa, ga ire poiang ga bualang tenubab me liun, tenubab me aun morowa, memani. La iro tara, leba ra puong ga are inan tara. Tiro ga man, bualaramaun papot ma pageap, tiro gaman bunamar na papot a giginanip. Aret tiro magimabuong inamaniap ga magamabuong irie inamaniap are mire gat la buabuam, are la meke mebulam, lana navup Mela maionama, ga tiesmeng ga tiesmeng mebulam meba bumumurum ba karukan. Mani la mere, meregat la tagat meng me parak mena luvap aiam, miregat la teagat meng meba tekenireng ire gat la teagat meng meba mire ba aga nauro inamon. A meba bopma ga leba kakanim, buabum gamela pa talegan, <hesitation> a are la baina bugima meng, timatit bai una mumaiong ga maionang ga bubuo. Mumaiong ga malalam pageap ba bung, pa mire la ganam la maionama la ogosarmeng ure kekep maiong. Temaieng lebubuo ba inamaniap onim lakuan, temaieng la bubuo inamaniap la bunama lukuan temaieng la ubibuong, temaieng la ubi buong. Temaieng la ugosor tiro gat, la papot ma lop lama kalimengit agarit, karukan talegat mela na nap olukbuk, talegat mela na nap <hesitation> are luvap maiam. Ma pafameme nabaut, pafan metat, man durimeng papotma talegat mevara magapmaiam maulo ga talegat maionama ga mirea. Aret titot bubuo inamaniap ga magaulap. Temaieng le bubuo ba la. Agat buong are iro tara, laba bubuo ba leba buving. Are inamaniap tubiat, ba talagat maionama are tiro karukara. Mela bar maionang ga osagameng agat maiong, maialang agat maiong, memaun inamaniap onim na noara pialap. Are miruan inamaniap la pasokmeng neipma, ba mumaiong ga papotma nairio tara ba meaving merea lop buam omeria inamaniap o bubuo, nairo tara labar buving telegat mabit mirie tubiat, eba maionang gare mani. Temaieng le bubuo ogosar alang maiong, ogosor buong munumiap maiong, ogosorbuong a nap meba mela agamelie ana. Laba tale uragabuong imea maime, bubuo la ba meving mirio tatumup buam mirio laip, irio magaulap, ga tubiat agaleba ake maime. Temaieng le bubuor ganam la bunang ga ties buong ga mirie ga mauraga buong meba maionang eba meptang, mapagea leba betang tubiat. Irio tara laman bunama ana la tara ila arani. Tara O kirinim, tara otafamea parak tafamea parak, tara okekep, tara o ma papot ma pageap la bubuo gat la eba tale magosor buong ga punang tatailit tubiat eba bunang gamirio lop leba maionang na gitgit. Non pagae gat la tuga tara mang. Titot la are, mirio lop la man menum na alangip mena nap o lukbuk, tubiat la talagat menum gare tiro, maiong na luvap ga ubi meng irama misik a maionang na lukbuk ga papot ma talagat mumio lavie. Na non navup la maionamar na luvapmaiam ga maionamat ga man, uraga mengit me are na maunip na ubiap maiam mila pasokmeng neipma. Are ga tiro bubuo ganam, papot ma kimabuap buam gat kimanam ga papot ma a navup na pirom eba maiaram mirio inamaniap geba bunang agarit. Are tiro laman bunam ga man magamabuong papot mamire laman maionamar. man maiabua, man ties meang na agur talegat ties meng. Talegat are tina la mumaio mila na sune o mila lagum na navup mila ganim ga mela mialo ties tiro karuk. Tiro la nunamat na luvan ga osaganung ties. Ga mire la maionamat, mani la agat la nunamat na luvan, taim la ties meng ga nuno, nala ties ga na ga turot to, temaieng. Sapos turuo ebar talagar, magaulap. gat mire gat bar maionang, eba maionang alang, mire talagat tuga menam <hesitation> sasaip maiam karuk ebar man menam sasaip maiam inamaniap. Are ga titot bubuo ganam, inamaniap ga magaulap, a tara iro la tara ila marani. Tara iro la tara ila gagas ong. Tara laba abolabong na gitgit una. Temaieng a tiro tugama, temaieng memani, uvara iesu karisito mebulam ga irea morowa la vala bun. Memani? Mebubuo leba bimung ga amabuong irio tara. Temaieng mebubuo la agama buong ireo tara. Lama karukan lime irio a muranama ila babai, ga morowa, tale. Baba agimabuong irio tara. talang tenubap me aun morowa, me au muranamaila babai aun poiang erea sigirivut mebulam la una magabubuo ga ila poiang titot. A tuga ina ties tang me bubuo ga ganam inamaniap la ibirbuong bo obinam ga mubuo kakaliat na navup gare ro. Poiang lama temamalian buong me nunumiap buong, memani irio tara la talegal are tinan marap obip ga mire inamaniap la miario a maiariam obip are talegat papot ma are mirea gan labuat tesaimeng ga ibirmeng. Irio tara la tara buang bubut inamaniap la gat buong, agat ula muru la obula. Tiro papot are ma lop ga magaulap la magimanung la menu ga karuk ara ma tasaususup irama karuk ara ma sasaip irama, karukara ma burap irama. Mani la talemaset maionama ga man temamalian meng me nunabap maiong mea a nau ir inamon. Temaiara agarit, ga mirie pagaep ganam na uiro inamon la temalia la aun ire karorama ga titot la maset maionama. A temaieng leman temamalian buong me iro tara, ga ire tara tubiat. Temaieng titot, la ina muruo tola urio ties me bubuo ganam la bunang ga agat buong. A papot ma kubiulap, ga papot ma lop mia taip, ba temaira na luvap ga oisinmeng murinim ga osing meng a nunamap ula mumuru, ga ba mela na mirer navup ganam meba omela raim omela pa osinmeng ties ula muru. Temaieng ga parabira.